La iaho mahita olo be anatine bus zany da angoaigny anazy iaho, da mizaka hoe ah mipetr- midoboa avao anao rô, midoboa anao fa iaho hisangagny etoa, sy raha ela avao koa an'iaho fa ho avy, la mizaka anao hoe da sy mety rô, da hanio avao rô da sy magnino, asika samy asika avao sha rô da hifagnano ankognaia koa.